Ah gny resaka styles artistiques aloha na mouvements artistiques koa gny zakana aloha zany, ah amy teny gasy izy io zava-kanto tsy d- tsy de haiko loatry gny gasiny aloha, indrindra amy tanosy. Fa raha amitsika aloha zany na aminay, misy gny humanisme, amy teny frantsay aby avao anovako anazy satria zay gny misy aminay fa tsy misy amy teny gasy reto, misy avao koa gny humanirisme, misy gny naturalisme, hagnaseho anizay natiora zay, de misy avao koa gny baroque, gny classicisme, ah misy gny rocaille, pitoresque, néoclassicisme. Ah maromaro aloha izy, da mbo misy avao koa gny style empire, romantisme, academisme, orientalisme, realisme, tena maro ka, impressionisme, de ialana tsiny fa miteny teny frantsay aby fa tsy misy amy gasiny aloha.